So tawi aɗa yiɗi mooftude teewu haa waɗa balle keewɗe tawa bonaani, a yoornan teewu ngu, moofta. Malla kadi aɗa waawi kadi waɗde teewu ngu e nder firgo ɓuuɓdɗo tawa yawataa bonde.